Cin bi soo xëyee na nga ko raxas ba mu set léegi nga teg ko, nga teg matt boo ñëwee nga taal, nga jël cin bi moom ngay toggee. Cin bu mag buy dabu bu ndaw bi am na, mbana am na waaw. Léegi cin bi bi bi nga xam ne mooy to- liggéey ci kër gi boobu waxtu añ la moom danañ koy toggee famille bi, ci la ñoo lekk, suñ paree ba pare ñu raxas, ñu teg ko fële. Baraada bi suñ añee ba pare ñu indi baraada bi ñu teg, ñu tàngal, ñu naan. Kastiloor bi su ñu xëyee moom lañoo tàngalee kafe ci kër gi ñu naan. Mbana gi su ma amee xew mën naa jël mbana gi ma ñëw teg, su paree ma raxas ba pare ma delloo ji. Waa ñett yooyu la ma wax ko, léegi mba- keleere gu ndaw am na, mbana am na, baraada am na, kastiloor am na, parce que loolu yooyu daal laa xam te yooyu la ñuy jëfandoo fii waa. <noise>